عشان يكون بيتك مرتب لازم يكون عجلك مرتب، وعندي سر يخلي دائما البيت مرتب، إسمه الخطوة الواحدة، لا تحط شيء وتركنه بعدين تقول بنق -بنقله من مكانه، من أول مرة حط كل شيء مكانه، بيصير بيتك مرة مرتب، وما في أحسن ولا أرتب منه.